E voalohany aloha lafa manao réservation amin'ny hôtel regny a agnatin'ny internet dia <hesitation> miditsy am'le site misy an'le hôtely anao de misy raha fenoanao ao de ao koa iha mijery ny chambre libre mba tokony hidiranao de lafa hitanao igny vitanao koa famenoa any raha agnatin'igny rai- site igny ao de tonga le fotoa andehananareo de tonga de mandeha nareo voaray avy hatrany.